Pensu chë i inset a cumünicu cun i ale e a cun i öi però sai pa përché l'ai mai stüdià da bin i insetti e cuindi sai pa propi cum a cumünicun lur e cuindi pensu ch'a cumünicu ën chela maniera li